Inta moderna epistemologia, o dubio o l'é tutto. O l'é a base do metodo scientifico, a bordonnâ da nòstra mainea de pensâ, e avvardite da chi no gh'à de dubbi. Incangio pe-i antighi, e pe-e religioin, che son forme de conoscensa, no gh'à un ròllo poxitivo.